ଆମାନେ କବେ ଭୀ ପୂର୍ଣତା ଆନନ୍ସ ନହୀଂ ରହୀ ସକୋ, କ୍ଲକି ମନୁସ୍ତରର ଜୋ ସଵଭାଵ ଅଚ୍ଛା ହୈ ଅଚ୍ଛା କବେ ଭୀ ପୂରା ନହୀଂ ହୁଆ। ମନୁସ୍ତରର ଆମାନେ ଜିନତେ ସୋଚୂଂ କି ଆମର ଇକାମାଟା ହୈ ଜାଓ, ଇତାଯା ବାଦ ମୁଝେ କୋଈ ଭୀ ନହୀଂ ଥୀ। ପର ନହୀଂ, <hesitation> ଇତା ଇକ୍ଛା ଜୋଚୀ ବଡୋତା ହୈ, ତୋ କବେ ଭୀ ଇତା ସାଂତ ନହୀଂ ହୁଆ।